Kalau sayuran disimpen, ya pasnya nih ya, jangan sampai dua hari, sehari beli paling enak ya, paling telatnya bahwa besok. Walaupun ada di kulkas ini nggak jaminan, kadang-kadang kan namanya daun tuh layu, tiba-tiba dari hijau atau hitam, lebih mengolahnya mau jadikan apa ini sayuran. Ya, bagusnya sih, lu dapet dari pasar, lu langsung cuci, lu ini, lu mau bikin apa. Ya, idealnya nggak sampai berhari-hari ya, jadi lu langsung dapet dari pasar tuh, langsung lu olah. Ya, kalau misalnya lu diamin lama, ya entah lu makan bisa mencret, takutnya itu kan ada apanye gitu, jadi busuk, jadi benyenyeh, lu nggak tahu kalau itu racun udah jadi tuh.